Ori saba binami kere nu ram lama oku bra jo bonju, oku bio ju bo efu ekan elema anari ko pwiya ba a siri oten insan brekome ana doma areni kra bela tuna kor tome ewin ra see oten nsan sar gwan gwan, oye sar gwan gwan nkiken dokar bae seer oton nsan owe neni nana ka ner obo nto ra ka mer ke anu ra bobo echichi ya areniu ten nsan тето ка кparantito neya a chuchu aja ne ayen. on ra oka see kparan ntitu Kra binary obo ntito wa wala, oya ki yan ko ngan osin oton Sare jima. oka tha seera etor nsan, oka narawo obo nto, raka wesen- boru nga baran kora kra yean tanara Kor a nari onu rabekor kere ba ki aru. wen ju deri nkele kra base inteyo nee Ka gbin mpio Kor tin ton yea iwen ra a ben a ba ka ara omoni wey na Kpofie Wadennu ragbarata ka chan-fie. Oku ra derari ka yea nara ate. Nka bamakor Ba-i kakarai chu okpara-ru ju'a ose eta. Sɛ ada'a ɔ̄-ɔ̄, sɛ ada'a ntɔ̄ kara chu okpara-ru ju'a ose eta-ri. Gbere kɔ̄ mma rɛ mɔ̄ oso nta rɛ bai nnɔ̄ni, guru oku rɛ saiya wɛ'ɛ ebo etɛ, ajɔ yaba bɛ oku-rɛ ju'a-ri okpara-ru oso eta. Ntito wa ri kpara nēē nyɛ. Ƹbɛ karari si'i obele-e, kara-kara kpara rɛ aba ede'e bārā ru oku ɔ̄tɔ̄ yaba mɔ̄mɔ̄ then ta-a gwa ntɔ otebe nsā bɛ tɛ kara-ri gbi'a mpio kua'ru. Anɛri ntito nyɛ, anɛri ntito nyɛ, anɛri ntito oku egbara, anɛri ntito oku oki-a. Egbara ba-a dɛ̄ oso eta rɛ dɔ̄iru e-kpara ntito. Nga ba kɔ ku rɛ dɔiru kara yiai akpara ri ntito wɛ nɛ-ɛ, akpara-ri ntito wɛ ɔɛɛ oku egbara; be're ka jua okpara-ru. Nje, se'rɛ-ɛ kparari ntito nɛ-ɛ nyɛ, ogu rɛ odala a-naa nɔ̄ni rɛkɛ ja-a tɔ-a kalema ɔ̄bɔ̄'ru. But sɛ naa kpara n tito nɛɛ nyɛ, amɛ bɛrɛ ka-ya kɔ si mai chi ɔ̄tɔ̄ɔ̄, mai ja-enu wɛ oso ɔtɔ̄ɔ̄ ra, mai ja- ofa', mba si bɛ-ɛ fa'a nna-ra ɔnɛ gberɛ kɔ mma ya kɔ sɛ nsi bɛ-ɛ ofa'a nnara-ɔ̄nɛ, kara ju bɛɛ ofa'a nna nna-ra. A-o oba si bɛɛ enu nnara ɔnɛ. Sɛ a-o wa'rɛ chi ɔ̄tɔ̄ɔ̄, owarɛ!-i owa, a-o bai fɛ onwi nnara ɔnɛ gbɛrɛ kɔ owa ya kɔ̄ kara ju fɛ'ra ewiwi-nyo oso ɔ̄tɔ̄ɔ̄. Oka na enu nɛ owa bɔru ena-a. Owa bɛ'ɛ enu nnara-onɛ gbɛrɛ kɔ̄ ɔka kɔ̄ ekara ju bɛ'ɛ nj. Ebe oto rɛ ma gbo ebe to-ɛ oku rɛ dɔ̄ri-i nsi bai ri